ko andi bin ko bina bu ae kola zigi ae kono ɗena giyabu ba ae amma ko ka andi wayobi yai tiarabu na gogo fate ni ko ae wanki ko <hesitation> gogo fete gebiya kona sabulu kona turaye ko kai zogonko nanko ziganko mulshi gambiya dunko a kulshi saifarin ciki madalla- madalla amma na andibu bai na andi sabulu na ko na ko na samta bumme ae tsamta ma rayuwa zinaune tsabta ae rayuwane sosai zina tsafta wanu lafiya li ki tsafta ma andi ko zuwo ko tsabtami ka rayuwa kadko ma'i tsafta ae mudini ae rayuwane kullum ku gambe ey bullar bullar wanki bu binabu tulare ziko kazim koda mude buneko ne fetentu ka baɗ lu ayan ayan kawanki eli elim ey to ganko ko zaki yami a inako wanki bu kai mundo wanne kai wanne wanne wane haba mure dodo sabulu andi na wanki bo kullum ko buni bo loɗu kuma na fata kai wane me ka dako ae ka dako wanki ka ana ko sabulu ko ele- ele kana ka goga enko na goga fete ana ka andibo me kwa andibu me to da'i muktu to gotino miyo a tibilito tabiri sabulu ma ey Hin me sabulum dikko ae wanki tunda ko andi bume to gono unko ko a ina wanki ka'i gomi to ko ka wana lada unno sabulu bo wangi ey i wanki ko wena lada unno sabuluye ye dan saboda rayuwa duniya ka andi doshi ka andi ko siyebu amman nako taimako me to shiye ka manto an taimaka ko bi andi na ɗoshi bu andi an taimaka ko to deyi na taimakako bari moɗi don de taimako bei anguwa na taimakeno bai amman na taimaka goji gombi da ankoti billa koje'i au ay sabulu ko ina wanki ki milla ki munde ko gabadaya ko inaso ka zaitu zuni ka taimakoti zoni amman na ko andibu me sabulu sabulu ae ae moɗi ne sabulu gid mudi ae mudi gita ka andi ae moɗine ki yan uwa ki badnunku duk sati niku enko sabulu duk sati ka eno wanki ko jumma'a ka ino wanki ele ele kogo jumma'a aka ey a masallaci jumma'a ga ko bin dayi me ka iko sabtako galargalar gaɗarko marso. Masoso antoti zaibo ae amman bida tsafta zina yauwa gaɗko dishe dishe ammuna gogo masala binda nako ziko bullor bollor andi bina bu andi wanki bu ko bullor bullor ka biyaka ey <hesitation> to gogo eh na bai nayi bi gogo bi a masalaci abinda ey ka eyta ae zuro do ziro ae zoibu dig kondi masallaci jumma'a yu ko- ko dishenbi ae ko wanke ka gogensi kareko gon.